Ingye ngabya ingayatsumba engoko, ngathatsuka bwalebya engoko ngayiri mw'ebisabu kutse ngasiyiri mw'ebisabu, yamabya isiyiri mw'ebisabu, ngathatsuka obwalabya y'omo thughutha thuke, neryo ngahamba ingatheka othughutha thuke omwa nyungu, then thukabya thwabi thukabya thwabirihya ingatheka mwe mw'esyanyama esyangalwe ingabisaranga mwa syambindi mbindi, neryo ngabya ingabisithekamu, ingatheka mw'omunyo nuko omunyu esya esyanyama esi ahasikendyumira, omunyu oyu inabya inabiringira omo makuha mwandeke omwa kathi mw'esyanyama omu mwandeke, neryo ibbwa yikabya yabirihya omwa thughutha thulya, n'omunyu inabiringira mwandeke, neryo ingasaranga ebitunguru n'ebinyanya, obo neryo ngatha ngatheka mwakighuma kighuma kabutsire ebyosi murundi mughuma, ngathekamu ebitunguru ibya ibyahya ibyathatsuka obwakolha eyi eyiringa colour, neryo yikabya yabirihya ingathekamo n'ebinyanya eri eri ibbwa eribugha wuthi oo omubiri w'eyihya olya ow'oko syanyama owalwe inamabikala kala asasyaloberera. Neryo ebyosi ebi ne neryo ngamabya inganawithe n'ebindi bindu ebyanganza erithekamu aho niho nganganabyongereramu, neryo bikabya byabiringira omo syanyama sirya mwandeke, neryo ibbwa ingatheka mwamaghetse, neryo ingalinda yibere, yikabya yabibera amaghetse e esupu yabihamba ndeke yabirikamatha, iyamabiri, iyaya iyama iyamabirinasiha, neryo ibwa enyama yikabya iyamabirihya, betu ngamabya iyi iyilhwe mw'ebisabu binene ng'okunganalyabugha eyu ngasarangayu ingatheka y'omwa nyungu, ingatheka mw'ebitunguru n'ebinyanya n'omunyu n'ebindi bindu ebyananganza erithekamu ebyangasihya emboka, neryo ebyosi ebi bikabya ibyabirihya n'ebisabu birya ebyamabirighenda bikabunika bunika neryo ibbwa imungatheka mwa maghetse kundi n'esyanyama sikabya isyamabirihya neryo ingatheka mwa thughetse thu maghetse make isimanene kutsibu kundi mwamaya manene esyanyama sirya syanganalwa oko makuha isyatotongoka. <hesitation>